<hesitation> Ɗun duu hono non, paɗe an e kaddule an nii kañun e ñaanduwo yan seeɗa e appareŋaaji an. Ɗee laatiima ɗee kulle nanduɗe non kwa. <hesitation> So iɗun hiɓɓii e junngo maa tan, timmii.